Enhen skwi ndè man ndèv ga waiya sa a'gèd zhigilè sa chivèd swki ndi sa man egeda ngwots'nga golahiga an ndè nzlèmagihi'ya anga ngwotsa anga gada ndo an nhwud nga eh gada ngècha'a ai nwuffè gèda èh ngots kuma arai egdad ngwotsa ana sabulè ngèd'sa mpèna nvu'ga ara ndihi ntsuwa'dad'da ai mpyi maslak ga ara zana nhey nwar zan dekwa vhu'nenga ntsuwad'dda nta ambahaya toh ai nwaiya mana ehgada ngwotsa ntesa ai ndey'va ndihi ai' nzhiapa anga ngosh'ngosha anga ntsi ntsaval nga aman mpwots ngide nkey nkye anta bi sa eh vak'ka gui ai gwoda do'dow va ndihi nen sata nziy ga sata maslak'ga ba uhm mpon bi nhwudga ba nduh bi nta de ngwasahaya'n' mbali'sa kam eh waya bi gara mana ai ehn nzey ga gui èh za nlew sa bu dèh wa dum ngide'kye kye anzhiya gui sa aza mbubi zana nwoy ndo ba a ntè dè gèd'skè'kam un mbilam man èh dai ga va ndo nga ngodo tsau tsaval'a agai gwadaiga nga dow ntsau ntsaval, nga ntsau tsaval'a gwadaigsa'ka skwi hi tunani nteged ga sa azuvahawsa. Toh man zuvahawsa èh dai ga mwi ma ai gata to za gwadga ba shkè nga zhiy sai nga ged mavara man'nakw daman ehn nzyi nga sata nga nkwud matsi'sa kam nga nkwudowa egeda mavar kabikam nga nkwudowa agida sungide kabi antar mavar daw babngasa ambi anga ga nda mbarsla ntu nhwud san nyam ngid nwufa nga ged dekwa nlin nlin ntuv nga ama man nga ngots ntebi sa kam dyi ba nkal npa nhudekwa dyekwa ntaval ma nka ntsiya ba nzlevad zlevad'a dou sabi ngwash man nka ngosha ba ashkauda dwuwan'nana bi aman nhwuda ngaya ndeha kam ngwosh ba ndena egedna ntsaval ba ndena egednenga ndaw'ndawa ba nwuffe aman angas ba nga ntsiri n' zhigile n' ginne zhigile de van'nga, nga slaha man enh nga gedka nga ndiya bi nga geyda bi ko da man nduh nleme lem bi ba nga nceyka kat kata nga ndiya pa mginne kabi da nga sam nyema ged nkede nteba nga nshedgeda zhigile'n' biya sa.